Anda iyi hebri gaga nu vungwa ganaga tɛ zhɛ liɛb anjɛ la ha rub u tu hinlo i hih shɛ ngɛɛ zhinjɛ nu bungwa kwo cihig ni rebi ishɛ iyi hih shɛ n zhɛ ma yashɛnga ene mi ngaa yashɛnjɛ ene mi ngee huwi then zhɛma ‘yama ya durɛ nga durɛ ngaa durɛ ngee huwi na zhɛ zhɛ mo rungo iyi mɛyɛ nɛɛnɛ shɛ ma ya. Nga yɛ iyi mɛyɛ ngee huwi na zhɛ ma hawa ugo ndu mbe kuh shɛ ma maw nda hwa imbeku nawuba iwai ga naan a shɛ ma n zhɛ ma nda?? So ibɛ nga zhɛ mɛ ishijɛ ugondu naan a shɛ ma ma nda ugondu be yashɛ uda gondu gana ga tata n zhɛ mo hulo nda gondu bayan afundatu njɛ noko asha in nawawah nu da gondu ehiɛy da gondu ma yimɛtana ugondu mu har ma kuna nga which is jita hibta ngee teni tuesday ga ga tɛ hiɛh anjɛ ladi jita tatu ibɛ. ga ma ma yimanaa sasana ngɛɛ ishi jɛ nu vungwa gana be ga nga njɛ ngaa yashɛnjɛ ene mi ngee huwi ma dula. Nga durɛ ngee huwi morungo uwɛ yi nɛ shɛ ma ma ya nge rinji u wɛ yimɛ nɛ shɛ ma ma ya i yimɛ nganji yeteni swob swob ko noko asha yajɛ yin amba bi zhɛ-a nba tahay nu. Gana nu monde ebi shiri ma ohugwo zazaba nak wo gana walu ma walu binya mi kwo ma waluu gana iyi ko temi er inga yɛ iyimɛyɛ hwɛ ngee huwi eri ma zhaga nge zhe ma zhajɛ pe nu da ga ma nda goudu no mbiso ah ma iyi teni na ma aka mo hulo asha jita ta n zhenshi nu da gonnd-o gobwonu and naɛ uladi jita tatu gana be gaa ga jɛmɛ nga yesjhɛyɛ ene ngee huwi mɛ ishijɛ ma dula meni nga durɛ men inga imɛngɛji ngee huwi aka mi gondu ci ma ahwala da gondu nga namɛ nu da gondu, uhwana cɛ gaa ga ogogo ga umpwa nibɛ iyebi kwo umpwa nu bo ko asha nuga yɛwa iyimɛyɛ hin ni hwɛ n eri ma zha nu da gandu. Dɛn ngaa namɛ nu da gondu nga yimɛta ugondu mu iɛlɛ ici hwa y wana rumɛ ivi na zhɛ ma ici eyebi ma duls meni nu da ata gondu domi ohuwo eweci ya shɛ yagajɛ umwono nda dure tuda piɛla tu’ wa ma duka menu kafi akaci hwayɛ geri no ogogo nesh imo gushigo iyi mɛyɛ ko maya nazhɛ aka mi ci me hure. nashɛ jita neshi jita neshi ga go no nu ijɛtɛ ga nga yi manga njɛ nga yashvnjɛ ne ngee huwi ma dula n ukn aina me hure una shɛ ma naan a shɛ ma ta hahnuta azhigbagba nawba be erishi bay a tuga nu dita hwɛ-o keni gana lele abu ga nda gondu ugondu ebi zhe ta ebi eri tahabnuta azhigbaga ti zhajɛ be eri ba zhaga pagandu ba lupa gana tahabnu ti zhajɛ na bi zhɛ-bu pana ohwolu bi zhɛ zhaga be gure ebizhɛ ebu gure iyi tuhoblo bo hulo nono anjɛ ladi jita tana ga gono nu sasana iyi ga gata nga nga jɛmɛ, bi zhɛ dulanana bi shɛ yashɛnga ene na shɛ bad ula meni na zhɛ bo hwulo uda gondu abu njɛ gondu ci aka na yima ngajɛ iyimɛ bwama. Bisha yaga na ogogo umpwa nu bo ko umpwa ni bɛ yebi hi ya iyi mɛyɛ nu bwana then yeci hwayɛ geri bo ogogo neshi bi zha ya nana kafi aka bu, yishwa bu ci. Na zhɛ liɛ jita cihib gama na ga ga ta ta uko ko sasana bi zhɛ nda nana ib abin njɛ abu yashɛnjɛ ene bu nu vungwa abɛ durɛ meni bɛ njɛ wvnɛ bu ayon then buu ebo huteno ebu huteni bi zhɛ yishijɛ bi zhɛ hwulo da gondu. Anjɛ ladi jita cenje which is ɛzhɛ ukadi vwɛ beyi gana ga tɛ zhɛ hiɛg sati ya hwaiɛ ya uu da na ma nda gondu tuturenji shi sati nu sati zhɛ ma nnda gobdu gana gonu bi zhɛ yahɛnga ene bu, bad ula meni ban da wɛnɛbu bapa wɛnɛ ayon obu po wɛnɛbu ayou bo hutono ebu huteni. Ba ya iyimɛ bi zhɛ hulo nu da gondu uwa akako abɛ yɛ na hwana abɛ yɛ na rumɛ, har izhɛ to aka na shɛ ma ishɛjɛ nu da gondu hure. Ga ga ta abi zhɛ ban da harici ladi uko mudu na ba abu kunanjɛ uladi ata ebu beni nu bwa gana imɛngɛnjɛ izhiji nu mozhigo ladi har ci kunanga shɛ ta.